Mmami te mi wap iram. Mi wap iram, iram va̱ mi wap te, bapa̱ iram va mak mi- mi ɓən iya̱m mi ri ka̱ nzhi mi kang aɓuɓo i le te mi yap ká̱ kà̱ kasuwa ka̱t. Mi wap pa̱ dakdak va màl ká̱ nri ka̱ nzhi mi ka̱ nva̱ a yà pa̱ n ɗom pa̱ nna onəm oro ko te, mi na oza̱ na ko kpa, ama mi yap ka̱ ka̱t ka̱kul pa̱ nwap dakdak màl ka̱ mi. Iram va̱ pa̱ n ya ka mi wap ka i igi mak igi ichu nva̱ pa̱ ngga n yap ka̱ te n yà ki irəram ka̱t. Iva̱ mi wap te, iva màl dakdak ka̱ mi. Bam ka̱ ngwap iram ka̱t te na mmami ka̱ nnəm inok iro kpa. Mi nəm inok i kapinta va̱ mi pak iya̱m pa̱ ɗongɗong va mi yap ka̱ ônəm mi pak iya̱m pak wa itok, itok i noro va̱ nna mí dan ki iya̱m ilukutlukut. Nna míwor pa̱ akushin te mi yap ka̱ ônəm. Mi pak akwati pak akwati ga ikú, mi nəm